देइअ उथ न इ अनिमल्स् प्रा है। पस्तो है जेन्ग ओक्तु पसन् न है। ओक्तु पस् न है। अत ऐछिन्ग् थै यो। भिह एतोम् कह इ शिन्ग् थर्नि देइ म बिअ देइ मै उथै यो। ओक्तु पस् को है जैयो ब सैन जपन् प्रओ है। अर जेन्ग दोल्फिन् बनो न मन। शर्क् बनो न मन। दोल्फिन् न है। भिरात् फ्रिएन्द्ल्य्। एम प्रओ जेन्ग नाप् सबो मन। जैको जेन्ग होम् न नि है। भथेन् बन नि है। जैयो प्रा इ कलम् न नि। अन्ग कवैन, इलिस्न, जनन् बिरात् म जन्ग् मन अन्ग है। अम्रए देइ म कह यो है जेन्ग स्तर्फिश् बनो न मन। सेअहोर्से नो इयो। भिलिबिलिक् थोर्नि अनिमल्स् बनो न मन। सेअ च्रेअतुरे। अर एलेच्त्रिचल् जेल्ल्य्फिश् बनो न मन। जैयो मुदोमो नन्ग्ब थै। कम् नै बैदि मन। भिदि यो है कुक्सिअ बनो न मन। जेन्ग कुक्सिअ बिरात् म जन्ग्। थैन् बरेन्द कै मुदोमो है।